التلفزون صاغ شي قديم قليل نطمش علينو مخلينو بس للمسلسلات اما حاليا وسائل التواصل الاجتماعي صيغا مثل فيسبوك وانستا وغيغ برامج صيغا هيا الكل بالكل ونتابع من عندها الاخبار والشغلات الي عصيغ حوالينا، اصدقائنا، كرايبنا وهشكل صيغا.